Kwbangma muikwthang rok khe kaisa jorao simi se wngwi tongo. Spring ni bwthai rok ni bisingo tongo asparagus chatar tei artirok. Kwchangma jorao tomato tei zucchini tei bel mwng tubuo. Foll ni bwthai rok ni bisingo tongo mai brussels bwthai tei alu kwchak. Winter khe kale tornip tei leek wngma. Season ni manwirok paimani bisingtwibo thani thanai kheto tangnairokno chubachu khlaio. Tei kwbangma jagao thangmani manwirokni hasteni kaisa kaisa greenhouse o bisi gwnangwi wngwi tongphuru jora jora o khe chamung chakhe nini chamungni bisingo kwbangma wngwi mano. Tei bisi amchai ni kheto khlainai rokni market o naiwi manwui rok abo kaisa belai kaham lama kwtal jora wngwi tongnai bwthairokno manna bagwi.